A nongtang təmongngoom am saam aye gwa gam bogghoma mi gok təmong dyaal a gi təllom nang ma wut mwai mɨnu, mi gok təmong dyal, mi gok təmong dyal. Təmong dyal gira si anni shi bilom. Temong dyal gira si bi kigu kadai maa pinung yəyom kuk ilangngawu təmong dyal gwa hi bi kigu ma pinung mi kuk kəi kobona mi kyena a kin təmongngoma temong dyaal gwa hi bi kigu maa muk wukyaiyoom mi maba ko əi, təmong yillangmal maa ni gye dangkiwu təmyii gu bapyi yitminu, pan ko mi ka ab bəiyaha. Kang ma pi kigu aami iyenong a kin təmongngomu a tangngoom man wukyai nangngoomu. Yinge kəinangaganu ngyangngasgawu sheda ko da- at, ko tɨ kwaga lag'ai, ga zheda ko daatru, ta shenong ko ii ni wan yaat mi panggwa shenam ko da- atra? Əəi ga shenong da ko gi kyangngasum dai pang gi mab lagai. Mɨn zhega tɨn binna tɨn binna man yangngas pyok'u ta kub ga amsɨ ti shena ko aiya kəinangngoot ayak mallaaak pi hakuri, daari am saam ko bogghom mi təm ma tol nyak'ala mi gyak'osin. Gi binna tol nyak'al ni kəinangngaak akin təmong, kang ga shenong ko ama kye ama kye kəinangngət gwa a pyi kuyam mmm ko ti pin wana. She ko kigu gi piwa dai lagai ga bəi muk kəinangngaak, amma ga zhe ko də kyak ko ti piwu pungnungngawu kuoii ta zhi billom miginu ni tanang. Ka a soom gwa ma saam ko kaasoom ilangngawu. Kai kigwa ma yok a kin wai, min amigim min yeb migina, min yeb migina <hesitation> təmong dyaal binnawu, gi kwa ma pi kwassai, kwassai gwa gya kwanangnga, ni kigu waas bi a muk kwal mukꞌawu, ma boi kubnung wal, min yeb migina, təmong dyal binnawu, ma shibilom migin <hesitation> maa dangng mi rwak <hesitation> dual kyaama a shok kyaam ami yeb migina kab ni təmmong dyaal. Ki gi gi kwa kab təmong dyaal a kiiyak'ungnga anna ni yanangnga. Anna ni yanangnga, ga kwa koti kam bapyi gwa, ma dangng ma kamka təmong dyal bi laaku, kam bapyi pang dyaak'a ma alaak i to nina dangka kam bapyi? Gɨn kum dimung bindiga a pyiyaak gi dangnga ye kam bapyiya? Alaak, to am kwa dang kigu am kam am kamkawu ko bapyi mukmin mi lama bilomesu Mi təm ma kye wukyai nangngoom. Mi təm maa kye wukyainangngoom. Mɨn binna de kye wukyai nangoomu, kab pasarkigu a a kukmɨnu a lak a kukmin daiyangngu pang gak nimgu ko swan shi alak gin kəossawu. Ma saam komi eəma pain. Mɨn binna tol nyak'al mi wukyai nangngoom kab gyeki, aa kəinangngaal pi kiwu shede pung lag'ai ga zhediwu ba ko gi kɨita kɨitya lag'ai. Ko ni kəiyong bəiyaak mi ti pi kigu pan yii lag'aiyu, sheda ko kəi gwa ti pi ki yiiya lag'ai. Kurii ta kɨiyak tənongngas. Ga ngal gi waatinawu to, ga yaata ni wui, ba ga yaatta a bilom kigu ta shibilomu lag'ai, kaasoom a shi bilom mɨn binna tol gyak'oom mi nyak'alu, ma saam ko mi kiba, mi kiba ko a kin <hesitation> bak kəi kobo. Mi kiba a bəski, mi kiba a <hesitation> a iyai wai, maa saam komi kiba a kowama ma saam komi kiba. Ni gwa ni bəski lag'aiyu, təm suk gwa am təmka man maas gwa, ni gwa alak shok pinung. To ni bəski ami nimgwa. nya si aa wanawa ni kaasas hin kəi kɨnang lag'ai ai, to amma sɨ ana təmong sok gwa ma təm sok gwa man zɨwa ni təmong dyaal gwa təmong dyaal pang bilaak'u, nim gwa minlak tək'ung jos mi ana a dengi wana. To gi kwa təmong dyaal si bi kowana, nya ki gwa ma shewa, maa yaatrang kona kumma, kwiem shen bogghom, pyak shen bogghom, ankwəi shen bogghom montol, ta shen bogghom, biran ta shen bogghom ki <hesitation> kigu kab ga kwanawa, goi goi gu, goi goi dəi anna yanangnga. Nimgu ma she bogghoma maa da yaat kigwa nyingnya kab gimyes a kummung. Maa kuk'ung to ni təmong dyal lag'aiyu ni gwa hi lak, ni sɨn mɨn lak shok a wana ko maaa pi kigwa, am kwa təmong dyal hi bi dangkigu am kam bogghom kab komi pinawu. Anongtangngasu gi binna man kəinangngaak a pyi mallu, da gi kub amsi kəinangngaaka kab pasar kigu pikawu mi waatra naan, mi waara kowai mi waara wukyai yoom təm kɨnnəi yanangna ga wuryii gi kwa wukyai gwana maa iyaika nang laak pang laak'u ni kigu pan ko mallaak tək'awu, kab kigu a pinung a tangngook man kəinangngaak'u, dangngi kub amsi kəinangngaak gi shenda kwa, ti gyak mallas, gi shenda ki dai pyikigu a dankawu, kigu laak a fang nim gwawu. Bapyi ma pangu ti pimɨnu ta pi yillangmal mi mɨn. Amma maa bi nim gwa lag'aiyu maa yuk'ung kin kai təmongngoom maa saam ko min təm kiguna nang nyim pang nyim pangu laak ta mabang Ko a'a tɨwa ni bigyai, tɨwa ni kungkyaam, tɨwa tɨwa ni gbamlah tɨwa ni kaar, tiwa aa, maan tang gyak goi pang tɨwa a plateau state. Tɨtiwa aa ni birom, aa titiwa ni zhini, aa ti gwa ni myes shendam, aa ni myes bokkossa aa, gin bin de platowu gin platu. Maa saam ko mi dangnga nang nyim. Ba am yispəi gwa de pyi bogghom baam kadai lag'aia kab kona a plateau state. Ti kub kəi nangngas a amsɨ kab kigu mi piwu mi kam bapyi ko ti saar pasatkioma naan. Ta zaat pasar kiomu, maa təmong dyaal man wukyai nangngoom, kaasoom a shibilom a koonong, nimguya panggu laak ti koom tɨ tula gyəyəi kəos kaas mɨnu zaak'əi